Or gana ti iheten zhajɛ i shɛ iwɛ maa na-amɛ edenji na atɛ hwɛɛ nu-unayijeriya, te eti leni ta atɛ lacɛ nudenji ga u ‘ya ti iyajɛ atwa biye atɛ ‘iyajɛ atwa-awɛ. Maa na-amɛ atwa ga, ta, na atwa ga biye na atwa ga awɛ, pad una kuƞ, ga aba kuƞnge leni nu ubwa? Padu wɛ suu nge leni nu-ubwa kwo padu biye? Nzhɛ mob u mbiso iwɛ maa nleni shin a-aba. Ecilo na nge eri mol ono na tawa biye shɛ iwɛ maa, o mbisono butu uhwaƞn biye. ɛɛ zhɛ nda maa uraiƞbu keen unjwɛswa. Aa zha nda iwɛ maa uraiƞ bu zhɛmɛ. u, ɛɛ zhɛ nda iwɛ maa, aa, jalakaka iyi biye, atwa biye, ɛ zhɛ mo sheyino na. and ibɛ po, izeci biye izhɛmɛ hwuri tɛ zhɛgba. Yaa shɛ ngɛ zhɛ mot ono uraiƞ uwɛ iwɛ tɛ zhɛ gba, i zha shɛ mo mbiyono, eri ya sha maa zhɛ ya kwuna uraiƞ mu beyi ga. Ama nshɛ mol ono izeci ibiye, ma naman a atwa biye anan njɛ uraiƞ aba sowun, ana njɛ uraiƞ aba sowun, ana njɛ uraiƞ aba ta zhɛmɛ, ana kwunaƞjɛ na shɛ iwɛ maa kwo yaa shɛ no tu’wo ta aba lapiya ya aba maa atwa ga njɛ ta zhɛmɛ, a kwunaƞjɛ ta zhɛmɛ. ibɛ po ama kwuba da kaa gana na atwa na zhɛmɛ a nda iwɛ ya, ya kwulana. Ibɛ po nge meme sheyini du na aba nge jerishi uwa maa. Ma sha butu bu ko una nzhɛ ma bizhɛƞga du ohwolu ata atwa biye. Nnamba na atwa, mɛ anda iyi biye iwɛnɛ ti-iyi-elele aba ‘yajɛ. Avwuna biye-so, iyi namba ta. Ecilo na nge jerishi atwa n aur uzasa geskiya, una njɛ shɛ iyi biye shɛ iwɛ maa, ecilo shɛ maa, i eri ya jaja uraiƞ hwayɛ nu-uhwaƞna. Yee eri ya nda iwɛ maa ofwo oko aƞ kwubɛ ana ma twagaga, hioko ijɛ tɛsashɛ, hioko ijɛ zhɛ, ijɛ njɛ iyi ufwu. Izeci ata zhɛshɛ o, izeci ata zhɛshɛ o. and yeebi, butu bu ko zhɛ ma ndana aduwa, aduwa na zha shɛ mo mbiyano, aduwa na zhɛ ma nkwuna, iwɛ iyi-iwɛ nɛ nga njɛ. Iwɛnɛ po, ni-iwɛ ya-agwatana i shɛ iwɛ maa, butu be-elele na ba hwuga-unu wa agwatana, agwatana du ka ana tɛ karɛ bu tɛ mbisogono su uraiƞ uwɛ. Butu elele leyi nu uraiƞ uwɛ shɛ ibiri ubwa bap ana ana ata ahansa. shɛ bwo ma agwatana na tɛ karɛ bi ti penis hi uraiƞ o ahansa maa ta nda iyi iwɛ o. so, nkwubɛ maa iyi po ata jalakaka, ama jalakaka maa ma nama nu uraiƞubiye ta. iwɛnɛ po mepi maa nge meme sheyini nu uraiƞ uwɛ, ihɛƞnɛ yvɛ zhɛ ma nhana. Nzha shɛ ma ‘yaga amɛ-olom. N zha shɛ ma nama nu uraiƞ na zhɛ kwulangana kwo umwamwa mu o. Iwɛnɛ po kwo miauƞ mi mi beyi ga iwɛ iyi nɛ aa, iwɛ iyi iwɛ nɛ nga njɛ ɛ zhɛ tupa ana, ɛ zhɛ tupana aƞ beyi ga. Nkwubɛ iwɛ atwa na anda iyi biye na anjɛ beyi an njɛ wenebe. So, iyi, ecilo po nga zha shɛ ma naman a-asha shɛ na a nda iyi iwɛ ta. Okwu sa. Geskiya zhɛmɛ, nu-umozhigo, ma gana nan go go bi mbiso iwɛ maa, na aka na bubassa namɛ, bubassa be-elele i shɛ bubassa bu tulubo, ofwo-elele ɛbi hieƞ bubassa na, bubassa shɛ tulubo aa suyana bu la. i gwumɛ iwɛ maa jiteni bubassa ur tu baa nda izunde na aka ata. Ivwuteni, i gwumɛ maa kwubɛ ta bubassa shikeni nu-uhwaƞna baa kwuna atwa, i gwumɛ iwɛ maa a hwujɛ uwɛ maa ta bubassa shekeni bee-uwuru kwa kwa. To, iven kwo taa hwayɛ inɛ zhɛ, kwo ti yaa shɛ gana ata, shɛ shɛ maa atwa awɛ zasaba o, ama, majori, ufwugwo ‘wutu mepi iwɛ maa bubassa zasa-ihiɛƞmɛ o. Ibɛ po iwɛ masha hiƞ na ahiɛ namɛ inɛ gem, igɛtɛ gembi ufwugo, ehi gembi ufwugo nu umasha mata, kwo yaa shɛ umasha m i biye kwo yaa shɛ umasha mu-uwɛ, gana ata du ɛɛ zhɛ suyana izeci hiƞ. Maa udenji ga hƞ, ee, yaa shɛ udenji ga awo, a za hiɛƞmɛ o, kwo yaa shɛ atwa-awɛ de zweni pata ya, iwɛnɛ ta akwubɛ maa ahiɛba hi gembi-ufwugwo ni, ni-iyi biye. Ibɛ ɛɛ zhɛ hieƞ ee hiɛ zhɛmɛ. Ama, ga hiɛba du uwɛ atwa awɛ una shɛ iwɛ maa kwo aa namba ya, iwɛ tɛ shɛ maa yaa shɛ aba gembi ufwugwo ɛ zhɛ hieƞ udenji uwɛ. Iwɛnɛ po a sha aba gembi ufwugwo. Kwo atwa biye namba ya izeci aba zha shɛ banɛ. Ama mo mbiso iwɛ maa, hwayɛ, kwo wa ci hwayɛ atwa na mepi uzhɛ bubassa e mepi maa bubassa uzhɛmɛ. Shɛ shɛ maa nhieƞ bubassa zasa atwa awɛ o a’a- hwayɛ e teni unyizo du namba ya gana na tu udenji vwɛ yo tonongo. Eshe bubassa, iyi nɛ njɛ la bubassa njɛ shɛ umakarata. Iyi elele abɛ hieƞbu nda, bɛ njɛ njɛsɛ ibɛ. To, hwayɛ, nyɛsɛ du zas aba ya o. Ecilo shɛ maa bɛ njɛ du umakarata. Andɛ bu zasa, ibɛ po iti eri shi ta mapa ga aba shɛ vutu bu wɛ ga aba shɛ shɛ butu bu wɛɛ. Andɛ, bayɛ de we atwa na du i mepi ani hiƞ maa bubassa ta zhɛmɛ e mepi. Nhenshi maa iyi namba ta.